طبعا اللغة اللي أني نحب نحكيها هي اللغة ال <hesitation> طبعا الليبية العربية الليبية وحتى اللغة الخليجية عندي عليها هو السورية واللغة الإنجليزية نحبها نحب نتعلمها واجد خاطر إنها تساعدني في التعلم تساعدني في التواصل مع الناس تساعدني في تعلم ثقافة مختلفة اللغة الإنجليزية تفتح لي واجد أبواب جدامي ومجالات هلبا محتاجتها.